Busupo, bóo koneteralo kusupuġo, amiñaralo kusupuġo aḃaniviẽ. Amiñaviẽ, níhusen kuboko, nifiasu, amiñafiasu aḃaan, nixo nixoesupoo, amiñaoxo aḃaan, nileḃunao baŝias. Anihaŋukaŝias sinetiam niŝias moɭãi. Nimbuhaŋukahõṗ káree kañuani kuġu depusier kafolo nimḃuhaŋu kaa- káhuye kurõ si- bu- búlaġudi, niŝias nimuɭãi.